Nyomba ya gaconi itagwo kaomba. Na gaconi gatumaga kaomba kau na gagauka gagoca kaminyaki o kamwe na muromo wako kakavira kagacoka kagauka ringi gakavir. Gagacoka hahauka ringi kagoca kaomba Kamucaki na kaa <hesitation> Na kanywa kakiviraga vau mutiri irenda gutuma. na nii tuma kaomba kau na kamuti na kanywa gake na igiocaga kamuti <hesitation> Kanyaki kamwe kamwe kamwe kamwe ko kenyewe gakuvota gukua na kanyua gake kagituma <hesitation> Gekati vau. na nivo gaka Na ririo gaconi karatuma kaomba kau vau nikwa gakuthama vau kathie vengi. Uguo niguo viu tuconi tutumaga tuomba. Guaoca tumiti na tumacaka tukiviraga mutiiri igiru gutuma. Gutuma kaomba gake. <noise> na niirikia na gutuma kaomba na nikuo gaekanga na gutiri gcori kangikara kaomba ka gaconi karia kengi. <noise>